Mi nanata beldum so yimbe waraayi inaare bangal ko tegal am, balle bo janaza am. Mi nanaay Mone sanne, so yimbe yahayi, ngam yimbe kambe ke rahama. Mi nanaay beldum nde mi mofti yimbe fuf yande tegal ko mayde am. Allah yaafan.